Karazagne piso: <noise> misy e piso tezay an-dragno da misy e piso dia, da misy koa za se zagny a piso, misy e piso vavy, da ao avao koa ny piso lahy.